में महिना माँ तीन चार बार ही खानु खरीद के ल्योन्डु और वेकु जो टोटल बिल होन्दु होलु वो तोह ज्यादा होन्दु होलु पर यो बरी एवरेज कम से कम पांच छे सो सारा परिवार ते खानु होन्दु होलु